Ama liwat tuk lakgati pus wanikan takaxlaw na kaxlaway mi stap pulana na makchay mi stap axni no kawau chamats mi stap pus na matankikgey pulana porque mili chuchut mi ankulim axni no na chuchuy mi ankulim pus na kgalhwanantilhay axni skijits axni no skijits tsama mi ankulim pus na lakgsuakgay na suakgay kmin xuat axni no na suakgakgoy tsama mi ankulim pus na na lakalimimparay tsama mi olla lha talipint mi stap axni no pupumats na lakgmakapin tsama mi ankulim na suakganiy pin cho no na makapiniy culanti tsama xa wanikan takaxlaw wanikan takaxlaustap wanikan pus kgama xa tsama stap lha katilekgalhchip tsama stap na lhawaparay no ama liwat tu wanikan xa tatsilistap pus ma pulana na makchay mistap chono na machichiy no min kasuela axni no chichinits min casuela na makapin cebolla axni lakgmukukuts mi cebolla pus na makapiniy no mi stap na lakgwilhiya no chono akni pero li lakgchakgolh no xa mante xa manteca mi stap pus na makapiniy no xa chuchut mi stap liku no kgama na wan.